Ny fomba <hesitation> fandrahoana hanina <hesitation> mahaliana anahy amin'ny kolontsaina hafa a dia ny fomba <hesitation> handrahoana azareo <coughs> pizza a dia ny fomba fagnamboarana gâteau a, dia ny fomba fagnamboarana fromage a, ny dibera sy ny karazany a. Dia izay no mampahaliana anahy amin'ny <hesitation> fikafika <hesitation> fomba fataon'ny kolontsaina hafa.